Uli tu kande juke eh <hesitation> anu kabuttingeng ke ju kampong tumai juku, <hesitation> sate <hesitation> utan utan stumai buda. Eke, daeng juku la dianu la di <hesitation> persiapkan di anu diwale ko alli si limampulo kilo mane sule di wala ku benua. Purai to di <hesitation> di tatak tatakmi jo mani di bissai, purai di bissai, dipakendemi tu kurin ke <hesitation> di patama mi tu wai. Eke redemi tu wai lan kurin, mani di patamani tu kujuku. Pura to mane dipattama mi to bumbu bumbunna yatto marasa di sadding. Dimane <hesitation> garu garu to, jomanasumi dipalenne na kande tau. Iyaduka tu beppa, ekejong kampong ito botting, itumai indo beppa, soe pasau <hesitation> <noise> marasa ngasang tu beppa sola kande tu ke joka bottingan, <hesitation> sampe sampe nabawa tau sule na palastik, nakande pole jonganna sula keluarganato